Oyan nu ekein ewey nina inwin ini yor krese, uwon unya yor krese dor uvon okpoki yor uva mu kpeke inum magnem mu imo wor okunu esi nu wor aya yor uta tul la dor imo wor yor eta tul kwo na dor iyaw nu ivom dioma iyaw mi kie omini owey nu abo, inwin ovu yor yor, okpokio nu wor ukuru mu yana yor ukuru va mu kobiri ufain wor, okunu ufain wor yor mo yi omini owey mu esi me ewey vivi ka abo dor nu mu deri mam mu ufain yor dor omini owey abo, okpoki oyor nu mo kwe kwe mu ekein ewey nina wor mi inyan okpoki dor uyi owey ofuru ke oyor utum esi nu omini owey nu abo mu ekein ewey goge ogidin nu okpoki mo yana mo dor uva mene inum nu ikpen okunu mu von okpoki uvan mu mene, inwin ovu yor yor okpoki yor yor oho na mina nu idiom ikuru mu kar mu ba vuro ba vuro uyan okpoki yor okpoki nu ekuru va me gidi okpoki.